I kolotsainin'i Japon ndraiky é zaré tegna mafy disiplininé ze raha mafy tsara be, avakeo zare milamindaminy dreky ko ny fiainanjareo avakeo zare mihignagna lako manta e zagny.